هفضل ان انا اعيش في عالم خالي من الفقرلأن دي اكتر حاجة بتحزني وبتزعلني في الحياة لما بلاقي ان فيه ناس مش قادرة ان هي يتوفرلها ابسط الحاجات اللي المفروض تبقى موجودة عند الانسان اصلا زي الاكل زي التعليم زي الصحة الرعاية كل دي حاجات أساسية.